संसारमे देशते बहुत ढेर हैं। आउर मोर जानल देशके नामके नामावलीय ऐसन है नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान, इरान, इराक, टर्की, अमेरिका, रसिया, चाईना, मलेसिया, भुटान, माल्दिव्स, ग्रिनल्याण्ड, फिनल्याण्ड, जर्मनी, रोमानिया, इथोपिया, अफ्रीका, स्वीडेन, डेनमार्क, कम्बोडिया, घाना, क्युबा, श्रीलंका, इजरायल, सिरिया, मंगोलिया, भियतनाम, आदि इत्यादि हैं।